عشان تسلق بيضة. أول شي، تحطوا البيضة في قدر صغير، وتغمرها بالماء البارد، <noise> وبعدين تحط القدرة على النار وتخليها تغلي. أول ما يبدأ الموي تغلي، خفف النار، وخلي البيضة تسلق لمدة <hesitation> من ثمن لعشر دقائق، إذا حابها <noise> مسلوقة تمامًا. بعد ما تخلص طفي النار، و <hesitation> طلع البيضة حطها في مية باردة، عشان تبرد <noise> وتقدر تقشرها بسهولة. <noise> وبس هذي الطريقة البسيطة <noise> لسلق البيض.